ياخ انا الليله ماسكني احباط عجيب ياخي حباط مخليني ما قادر أشتغل ولا داير أعمل أي شي ذاته والدنيا دي قافلة معاي زهجان وقرفان من أي شي من الشغل ومن البيت ومن الدنيا دي كلها ياخي